जन्मदिन, प्रमोशन, शादी की सालगिरह या किसी खास अवसर के लिए पार्टी को अनोखा और यादगार बनाने के लिए थीम चुने जैसे रेट्रो, फिल्मी, कैज़ुअल या अल्ट्राडोर। जिस व्यक्ति के लिए पार्टी है उसे बिलकुल भी भनक न लगने दे। करीबी दोस्तों और परिवार से सहयोग ले और योजना बनाने के लिए एक युक्त व्हाट्स ऐप ग्रुप या चैट बनाए। घर, गार्डन, हॉल या किसी दोस्त का घर चुने अगर सार्वजनिक जगह पर हो तो सुनिश्चित करे की वहाँ गोपनीयता हो। उन संदेश या ईमेल से गुप्त निमंत्रण भेजे, मेहमानों समय पर आने और सरप्राइज बनाए रखने के लिए कहे। गुब्बारे, बैनर, लाइट और टेबल सजावट, केक, उपहार और खाने पीने की प्रबंधन मुख्य अतिथि को सजावट से दूर रखे।